Tiokwe, metse, hakare, fede, thirbe, nkuwe, wa'difi, taghishi tamba ghung, titghere metse ghere halearghere tide ghare, thirghere, ngkwawoghere jwatif ghare, tighisghare, tambaghere, ghimghere asirin masakmetse ah titghere metse ghare nakarghere, fidghare, thirhase nkughe, walfi ghare, tahisghere, tamba ghere, del hakama, tigue, metsi, hakare, fide, thirghe, nkuwe, wadifi, taghise, tamba, ghing, arbain, ah fidma sakane, fidmaskane, aln tigue, metse, hakare fidi thirde, nkuwe, wadifi, tahsh, tamba, gunga thirdmaskavane third maskene tegue metsi hakure fide third nkuwe wadifi. Timshi, tamba, nghunga, alinkuwmaska, na, ah nkwumaskane aja aja titgue, metse, hakare, fide, nkuwe, tighish tamba ghhmga, wadifm askare, wadifimasakane, ah, wadifi masakare tigue, hakare, thirda, nkuwe, wadifi tighisi tamba ghinga metse a wadif taghismaskallare daya tigue metse hakare, fide, thirda, nkuwa, taghish, tanba, ghinga aya tigue, metse, hakare, fide, third nkuwe, wadifi taghi shi tanba ghinga